སོའུཐ་ཀོ་རེ་ཡ་གི་ནམ་སེ་ཡ་ནའོ་ན་གི་ནམ་ལ་ལོ། ཟི་པ་ཆེ་ན་དི་ཨོ་ན་གི་ནམ་ལ་དི་ལོ་ཐར་གི། གུར་ཟེན་དེ་ས་ཨིན་རེ་ག་རེ་ག་ཨ་ཅིག་ཆི། རེ་ག་ཟེན་ལོ་ན་ཨ་ཅིག་ཆི་ཁ་ཡ། ཨོ་དེམ་ཐེན་ད་ཏོ་ཨིནས། ཐེ་སྡེ་ན་དེ་ལོ་ཆུག་ན་ཡེ་ཁེན། བུ་སཱན་ཇེ་ཇུ་ཨའིས་ལེན་ན་དེ་ན་དི། ཨ་ཅིག་ཆེ་ཅིག་ལྟ་ཧེ། ཐེ་སྡེ་ལ་དི་ཆང་ཆུ་ན་ཡེ་ཁེན་དི། སུའོད་ན་དི་ཨ་ཅིག་ཅིག་ཁ་ཏ་ཐེན་དོ་ཨིན། ཐེ་སྡེ་ན་དི་ན་གྱ་གི་ཆེ་དཀར་སོ། ཆེ་ཀྱ་ཡང་ན་ཁ་ཏ་གི་དཀར་སོ་ལབ་ཏེ། ཁ་ཏ་ཐེན་དོ་ཨིནས།